Ny borosy rasta a da feno lamba boribory lavalava izay mipetaka agnaminy ao. Igny mahatonga anazy hoe tsaray borosy rasta io satria ny agnaran'ny lamba boribory mipetapetaka agnaminy io eo igny da igny no rasta. Igny amin'izay no mahatonga ny trano hadio lafa kosehana aminy.